𝖪𝗁𝗎𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝖺𝗂𝗇𝖺 𝗍𝖺𝗂𝗏𝗂𝗋𝗂 𝗍𝗌𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗍𝗌𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗍𝖺𝗋𝗎 𝗒𝗈𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗇𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗆𝗎𝗌𝖺𝗅𝖺 𝖾𝗒𝗂𝗇𝖽𝗂𝗒𝗈 𝗇𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗏𝗎𝗌𝗂𝖾 𝖾𝗒𝗂𝗇𝖽𝗂𝗒𝗈 𝗇𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝖾 𝗒𝖾𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝖤𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗆𝗎𝗌𝖺𝗅𝖺 𝖺𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝖾𝗋𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗎𝗇𝗒𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗌𝖺𝗇𝖺 𝖿𝗎 𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝗄𝖺𝖽𝗁𝖺𝖺 𝗌𝗁𝗈𝗄𝗁𝗎𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖾𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝖺𝗏𝗎𝗅𝖺𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗎𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖺𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗀𝗎𝗏𝗈 𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺𝗐𝖺𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝗎𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖭𝖾𝖾𝖾 𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝗈𝗏𝗎𝗌𝗂𝖾 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖺𝖿𝗎𝗒𝗂𝗋𝖺 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗇𝗀𝗎𝗏𝗎 𝖺𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖺𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝗆𝗎𝗍𝗌𝗎 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖺𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝖾𝗍𝗌𝗂𝖼𝗁𝗎𝗎 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗒𝗈𝗌𝗂 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗋𝗎𝗆𝗎𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝖺 𝗈𝖿𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗏𝖺𝗅𝖺𝗅𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗏𝖺𝗏𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝗈 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗀𝗎𝗋𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗏𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝗁𝗎𝖿𝗎𝗒𝗂 𝗄𝗁𝗎𝗇𝗂𝗇𝗂 𝗄𝗁𝗈𝗌𝗂𝗒𝖺 𝖾𝖿𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗂𝗇𝗃𝗂𝗋𝗈 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗎 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗍𝗌𝗂𝖼𝗁𝗈𝗈 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗍𝗌𝗎𝗌𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗄𝖺𝗌𝗂 𝗍𝗌𝖾𝗇𝖾𝗍𝗌𝗈 𝖲𝖺𝗏𝗎𝗇𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗒𝖺𝗆𝖺𝗍𝗌𝗂 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗈 𝗈𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗐𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝖺 𝗄𝗁𝗈𝗌𝗂𝗒𝖺 𝖾𝗆𝗂𝗄𝗁𝗈𝗇𝗈. Khu khasia mikhono irumishiranga, khwira isigems tsemikhona, safuni yeneyo, sapuni tsenetso tsinala tsaa khola vusafi vwenevo, tsi, tsilakhanga fundu nifuri fulafu sana. kama noromishira safuni ineyo khufuira, ilaa ilalomba tsinguru tsitso tsire tsindafu, fundu fufwe fwa muchiko fuve fulafu, eyitso yiyo alakha iweindafu ilaunyanga vulayi, eeh, nomba khandi ire thigerms tsiri muthinguvu, evere tsa nende fundi funyinyi fweikholanga fulayi fulayi.